ممكن الأطفال اليوم عندهم تكنولوجيا وألعاب، وهذا يسهل عليهم الحياة، لكن بالمقابل صاروا يعانوا من ضغوطات اجتماعية وعقلية أكثر من زمان. في الماضي كانوا أقلّ انشغال بالتكنولوجيا وكانوا يقضّوا وقت أكثر مع العائلة والأصحاب. لذلك، رغم التسهيلات التكنولوجية، ممكن كانوا أكثر سعادة من قبل.